اجمل زهرة اني شفتها برأيي هي زهرة البابونج اي اشوفها بهواية اماكن اهنا بدهوك خاصتا اكو هواية مناطق اشوف من عدها.